بہترین باربیکیو بناں لئی کجھ سوجھاؤ ایں، میرینیٹ کرن تے۔ تے آندے او ماس جا سبزیاں نوں کٹوں کٹ چار چھے گھنٹے لئی میرینیٹ۔ کرو، دہی، لہسن، بیسک مصالحے اتے لیمن دا رس ورتو。صحیح اندھن چنّو، کولے جاں لکڑ دا استعمال کرو تاں کہ کھانے۔ وچ توانوں تار سوگندھ آوے، گیس گرل وی چنگے ہن پر کولے نال۔ کھانا سواد آؤندا ہے، تابمان تے قابو رکھو باربیکیو کر دے سمیں۔ مدھم توں اچھے تابمان تے پکاؤ، ہولی ہولی پکاون نال کھانا۔ سواد دا تے رسدار بندا ہے، گرل نوں چنگی طرح گرم کرو ماس۔ جا سبزیاں رکھن توں پہلاں گرل نوں پوری طرح گرم کرو تاں جو۔ سنیہری کرسپی پرت بنے، کھانے نوں کماون دا صحیح طریقہ جانو۔ ماس نوں بار بار گرم کرو، گرل نوں چنگی طرح گرم، ماس جا سبزیاں۔